زمونګه په ملک یا متحده ایالاتونو کې کیدای سي د سلو نوع نه ز- سلو نه زیات نوع د مایانو وجود ولري.